<laughs> han niq'ar ke onteera chikop q'as kijaloom q'as kino'ooj <hesitation> je' naak qaq'aram wula la la kotaq sinik nkitoo' kiib' <hesitation> janaj cha re' la tz'e' nrik'axamaj ja'ar qa' taqee' la ak'ach ja'ar <hesitation> wi hat nawilam <hesitation> pan janaj paat hat nawuko' aka y la uchpach loo' wula kak'aach onteera kotaq ak'ah kat'aliim je' ta kijawinaq ja'ar entonces <hesitation> keh nkisik' kijawinaq kat'aliim cha naq kiyoqara nkiwa'a nkikatara verda entonce han niq'ar ke si kat'aliim qa'keh re' rijawinaq qa'keh re' nche'jana keh porke ja'ar la chikop nkik'ar wi wi hat na nawila' looq' o tz'eera nawila' taqee' entonces han niq'ar ke si kat'aliim wach qa'keh re' kijawinaq pach ja'ar nkik'ar wi loo' naak ki'iltaja